कछुवा एक सरीसृप च, जे कु मतलब च कि वू ठंडा खून वाला होदिन। उंका भीतर रीढ़ की हड्डी होंदी, उस हवा मा सांस लिदिन और अंडा दिंदिन। उंका पास एक कठोर बाहरी आवरण होन्दु जु केराटीन सी बणयु होन्दु, या वही चीज च ज्वा इंसान का शरीर पर नाख़ून बणोदि। कछुवा डेड सौ से तीन सौ साल तक जीवित रंदिन।